<hesitation> nyowe obundyaha kare tindi muntu w’okugira ngu ninkira kukora abanywani bingi, n’aba kare ninkunda nyi- nyine abanywani konka tikugira ngu bari abu omuntu ow’okugira ng’ogu nimunywani wangye ow’okugira ngu may be waafune ekizibu yiija yaakubeereraho bataryabo ab’okugira ngu just biija ori omu mashemererwa, konka aba nywani nyowe obunka abu nku- kweta banywani bangye nibaabo abakuba bariho omu bizibu n'omumashemererwa, mbwenu naaza kubara banywani bangye nk'abuunyine tibakurenga bataano tibakurenga bataano ningashi tibakuhika bataano kandi emyaka yaabo emyaka yaabo nibagyendera omu myaka nka abiri ne- abiri kuhisa aha ry'abirineetaano